Ny lokombolafoty da midika ho fananakarena la agnamiko manoka da ny atsaiko ao voalohany lafa lafa mahita anazy aho da ny ravaky volafoty ravahanolo regny ravaha atao ravaky atao <hesitation> gourmety, ato kavy